بعد أن كان التغيير شيء واحد في الماضي، أختار أن أكون أكثر جرأة في إتخاذ قراراتي، لأني أحيانا فرص تضيع بسبب الخوف، المخاطرة، لو كنت أتحلى بالصداع أكتر تكون تستفيد من تجارب جديدة وأتعلم أكثر، وهستفيد أكثر من كل شيء.